Bëŋooy, bëŋooy injí <hesitation> acína ţí uleer winje kapiyënţ, joobá këjoon pëpiyënţ mberaţank kaŋooy ţañ ngëwoora kañan. Uncár pëpiyënţ manyëlan pëŋooy ţañ ngëwoora páaj ná uloŋ wala ngëwoora këwas. Me ţí uwíin injí ngëwoora ngí mengi ñáan yëlan ñáan kápëŋooy ngul nëba pëŋooyul ací ngëwoora këwas. Waw ñáan nanjiŋí nataf, mëŋooy bá ngëwoora këwas këme mëmbá bëŋooyu. Á napaţ nátíis iyoo aká pëjá nuŋooy ngëwoora untáaja te untáaja ná ngëtëb. Bëŋooy biţáank atënk bun, napaţ namuntananun uleful pëci uwar ti uleful nande na pëweeka. Napaţ nika ŋooyi, aci napat nanje ncar kaweka. Napat nanjate bëŋooy jáaţa bëkës, jáaţa nëweeka eţí mëwinul ţí nëci binacibunk.